Á njí ţí uwínjí kay mom wumënţ wuŋ awará mak dí waw. Bañaan baŋalër bíki mom buka pëmeeyëlër. Pëmeeyëlër ñaan kara ñaan nëmee kañan acinţul níinţ aká pëmee kañan ŋáaţ, á ŋáaţ kapëmee níinţ. Má mënaţa kënaţa rek bëwínar unú uloolan bëjá buŋalër te níinţ meeyáaţ bí nací bí ŋáaţ meeyáaţ bí nací bí fáan o fáan bënim bëmënţ buŋ jáaţ bëbí band, jáaţ bëbí band. Cúun inim mí ndoonk icar pëŋar, cúun inim indoonk icar pëŋar. Ñaan mëŋalul bá dunan júkul pëmee bí nací bí ñaan o ñaan ndëruka purir pëneej ţí bënim. Má mëndiŋ wínul nţari rek këjákul fáan bënim ndëdoo bul. Ubandi fáan uruka cí ipërobëlëm itíis yuŋ bamëneţe mee wul nëjund pëpibanu jiko dícul, cúun bënim ŋar. Kaţí ñaan kay mom mëwín nul bá duna júkul áa mënkëma meewul këteen ndëruka teen pëdoo bënim.